عفوا أهلين <hesitation> نبي نعرف <hesitation> وين أقرب مركز للبوليس، راني جديد في المنطقة وما نعرفش الإتجاهات واجد، ونبي ت-توريني وين الإتجاهات، ونبي نعرف مركز الشرطة وين.